Injé sundohoom gulobum goni gufojiir na guloob do; anusaan umiré to niyaŋoom nucilé; gulobum gaamé gufojiir go nak guloob imbi uju ujamoor do balobé; gulobum ganjo uloob mé sunduhoom go gagé gaamé gufojiir.